पैन जू निब च या वेमा स्याई भरीं हूंदी। जब हम कलम थै कागज मा चलौंदा छन। तब पिन कागज मा रगडदी च अर ये से जू इंक च छूट जांदी वेफरे। जैसे हम लिखदा छन।